e volde yarende mi di mi wawani, oboona mi do bhi e mi do boon wawani ni alaba arabik, arabik do kanywani de dinam, mi di mi ekita dumis ose ni wawadum.